Nugachiwa akal omo-omonsa saraki kazakushi kokuyara kondi kushung noka amen andi kusongi kusongi kurada a indi aifu furanga airgutunanada koirakalga suraka fungdenya lan minti kushe kakure tandu ndasi ndsan yagil ndu kushil kwera kundi koshibiya kashin kushifu kuiroa kundi kuroa dimena limina myan wa an koira hurqa lagarum yahe mesuwe alqi-alqi yataki kashilo nuru kaluku mulku lalinde kiurekaha mihilziya ah sabun ankandu lanza-e tarza kushibu koira kla-kla koira lami nishetta kawira lainni nukshi kubura sabun nayi ahan tsalle akushibuka umo ah dasi suibun ankundanasa zaku zandasa zakuzanga zubukul sudukal kusugo shadda akawe'o qadigen mukushi fuda shadda mawindi maskulo kwai rako akiwandilo aban nasku wara nan ban nan dudo koira nihan quli quliyahe kad kasunku whan sabo kaduka shiburan dimil musku kwaira ko yo sabun ankan dulausa tri asiubuwe o ah sabunsu cameran akad lansa furna shiburo alwalango tsila ina naisogwakal dagi sabonka omo yo danna ih iyantse ihunbuki kushifuda koi bundi katujui shifudaka omonaka kajodo tsele yako konya <hesitation> nakoma wakilim buwa yahe. Aza sabun yahe ngalko kuzak kuduhamendi amaragaya kushiyo omowa saudi lafura minti pal walla kitsen di kashiro koira kulka kurqe kurqe ndi dasi kawo ka kurqihe burka tsi burka tsikndi diftinha kurjiidi dasi kashikukora piya kora luqumandi za amira amira gashiyandi za amira furtundi kalwaya ka kalwa ka kalwa fra ika sha anda siku kukirahe kwaraka nal kutse huragoko ngatai zakuzangati umowan kunzan zakadikal shadda zakashibiya o turdoida medi kada fini muku muku shibu ah sabun ka sabun kakurji kurji ndu khunji hunehin gas ndu kuhurchindu asi kusi kusi kisindi da amerafa tundi kashifudaya kutsi kadau mundi kukahe untakwara komifa fai amma kaliki limira gayehe naliman ndi nalima mushiya ka amo kaowera nanga ko eradema ka sahin anga ko- era inna yan tsille kashigubio nayan kluhola jili mikaowe ndishifaku sabun danna linbu kisinda kadan amma kaliki nadama mushibuyandi mufago gondi walaqa a sanda kukkuma muliqi misan Kwai fui turogu umaso ala kooira bundi azida koira kowaibo li ngadema kashega bana komai da komai kaya nunkuzunun tana koi asimka likumu kufiyadima asrankali kutsitado mundi nutu tsiliyan galunga akuntu ta lasi mutu ankal hendu unshubuka sabangu na galgo sabangu da bagatselde amosa ihin gara unhum ara mkunshibiya hum daluo kuwaira kuhes kus hurqara yim bandi dasi kuduga hanwa kushiqul diya diya ndi kushiqu kasagu unta wan wa-wandugan asqawang wansko amma yagima kanaguro blawensi umuna shifgako nani safundi ashifukau'o again ndata asa andulna asabuna matogo shachiyasun.